شامپو د دې لپاره کارېږي چې ویښتان او سر له چټلتیا، غوړ، دوړو، او مردارو موادو پاک کړي. دا د ویښتو د حفظ‌الصحه یوه اساسي برخه ده، چې نه یوازې ویښتان پاکوي، بلکې نرم، تازه، او ښکلي یې هم ساتي.